Ina tapa yad kana gula kana shaga naghi nana thin kdi mna sazun zunwa satsamafbi bechwa a nana ko nuwana kdi sa kwarak yadki ghga nare nuwana kana luku kuku kwa t klt ghanye duba ko ko ko agi lagan da mdadi damuvah nganama kabuwani da nghata gwan ngane laga dan ghuva laga dan amtaka lozinyi ye sakuta ta ghuwa ta ghuwa angiwa loza han angiva kusheha avla hahs ina korl nasar nasar sambisa gahan t kor angwa hozna laga da ghuva ahdiya melada hamma sal melada hamma sal laga dan salkuta dan ghanye laga yada dom kushche naana ma duba a gwanye tos gywanye toz gywan gahen sib yada chewa sanuwana ghwan anu duba tuku kuku kwa ghanare hemma sal ghanare nawana kag yadbo nana ghvan ana kor l giya nana ghvan kag melad hammal sal sad azain sasa badubanaa ghvat ka lata jeb da muvah ghan bo tavas tava ghan gabadaya ana ghvat gwaba lbla ko hiya masare ladi anat kama ngha ahdiya trmunda tapabli an inana duba na baka ufna ba chrts bah au thrts ba hau Thaha tos an tos an ufa ufa zit ufa neche va warna nanghakai va zauna tot nava tuf uvah kdi agiyad mbatama vana duba mamya bagyada hyada dzova badagala hako e bame vana bane mamya bo hyada hyada dzov badgla haduna hadu kweche kwacha manya giwanye lata da muvagh sinab yata chewa vaya giwan nganu marin vaya kalaka da dagwuol hiya heriftach sakuta lagayin davla meladna kada lahunda nagh ch henfehe mot krmasari nana choh krmasai gufaf tina chughul hahd ina a bar sukurna gu ngigh dam diya bahakagh to dzadza jarrana haka todzowa duba trthm kak thatabo nga vala ghiwenya mahan agha nahanye ko ha ndoh ka nda komasai ya kodina har ina damogach tadiyawa aina davl ghiwen mechewa nana ndana da grwaka sesa bagwa thr we bo bagegama grha lifiteb ta ltr wu ba unda shidna nako sasagatayin ahdina an yarwa ahdinana duba hahad tapatapi vra nghatana mbata ivnnye kaga patabl tivn taghan wawa ana hubuack gil kaba ina vaghana hulba habl boma lifta gragh tadiyawa undashed na daurak lafal hulba hacbana t mbala mbala na agi ko e masana vayanaa masaana yin vaya chewa maya uzhin hani chewa ngafta ngal katsalana vanana bi Ma halbe haiba ngama maka ina va thr we mapooil tap ga uvache gu maposil ko vagha na zmane magu ngamola gu maposil dayake sasinal ngj laftabah jigi luwa nama vaya mogligiya vaya ma gwan kam gwan na gwannye tapa nghat unda duk dukwa inana gwannye tapa tapa nghata e na thm mna thm kaka an katsola yada koika vaghana hahad mang sid mihaha ina vaghana ina thrpuka sid han inaftin kamana dakor kagh inane krap kaka krapa thim ta katsala nghaka na dzavnama nghakare nanghakara ghyod na ghyodohe ngama nanghaka wawachach muvah gola ko uvaka hiya masariya ko uvaha neche tik naks kaghunanda inana chikavin chikav kana kakala ba thrts thrts tozna vazau ak yad sakonma abi nana ghgaha muwa va kwar yakwarana an yarwa na juba lukuka gwant han ankyalama ghgamuwa chik avl amdiya kda kana undashed ma unda hashe mghga ngame kaza kaza e ma tapa tapa gwanunye dada tap ngha giwan unda shidma ha da kor ghga kak irin gha- ghagh jahafla ahdinana ghganare ngha angiva inana naanghaka yada toz han tinana kana sinabi kada amtakae kada hahad gnauwunda tuta ghan giwan ama Giwanya neche unda ngha yat unda dzorna ndila unda gula unda hadada hadanda juta ta ghan neche ytapb yak nghatu giwanye na ina dazeh ma nghakana nana nana ina dizt uvah nana zani uvah uvah sukutum ina nazata uvah nana nana dzom dzoma uvah kdi ndza zatach na anfit tala kd ndzaa zatach na tapa yada samatu ko bana kada anfida koda ko anfida ko an argwandze kdudan bagwa hahadach vaya beuns ama bagwa unda ngha yadd mita daya hadadunda juta ta ghan giwanwu ama kada hahade arnd harda karfa glftaan an ko am kushche ko ndagach dai sinabi chewa a hahade undanda juta ta ghan giwanwa jedayin dan inana dad rga da ngache katsalangana da nghkana da waja waja tuta tghan nana dzangaya kor wurka kor mel hana waja waja vaghana mota udsa kor han roka nda turanchiya manuch kor hana vaghana mota udza da zhor kavaya rgameche vaghan shatamha kaka da kor vaghana safak va kivil vile aghach ahdina aghach ahidina har zada krmasaina tsahuf gagama ala yarna tikwa hasha unda shuide nava zmane ta ghgla jaha f jahave va zmana e sasa kai mna gol kata aya aya lahana Aya lahama aya lahama gol kara nagh nana kltana nana kl kranasaiyin na kl krmasayinnane kd krmasayin ba gwa ba zhor ka inan chachuka famina kdi sa ina dzatala zhabra nda ina vana figwe hatin take sa chahuka b aka kaka ha ina nda damogchu gu vra dots maka tinunda va chughul nda dalt dalh dalhana nagu inana gu choha guchoh nagu ngihta baruda tadiya chap kak nghghfta barunda ama se hechunnye krmasaiyagha ama se hechunnye krmasaiyagha inar ha bewa ka da puthuk mak dam kama napapta ama bagwa inchinnya krmasaiyagha unda dak dakana nagh ngigh gigha ka da kyanu ngifgigh kana nagu dau-zmane tolth nana tolh nana tolh nana win ya ihim meche ama nache neche na gulenya koi ha ndo tha yau tadiya har inanda damog kun nda gwdan wu kona than do ths ins ysuwa ghuna tadiya ha inanda damagchu navagha nana yadda da zhorka vaghana ardada lifti kjaka kanana na vay yauwa ghan keghe avcin na ina va hrdache ko hadoma vaghana inana amaa dava nush nush ka va uvna sabinachewa dabodsa ina nagu gu chikava gu chikava jeb dang u jefdan inana maya maya mna boga alahanda snab hanchewa agha agha gwada agha gwadawu nagu Nagu agha gwada agha gwada na snab alahaya dadunda alahunda snabuwa kabuna han da ngigh barudu duba fe hatatahal unda shidna gig ghir tzatsu hura katsala a nefara vitaa ana katsalana vana ada gi wanye waja waja davl dziva mahan waja wajal davl dziv mahan ama alahunda puta puta sasina chewa gwayuta da gwayuta gol hin- hinnat krmasa kawa natvz krmasayin ghan inunda daduunda ba sukogh damghgha sena dik broghbast inavaghen baruda jede gu choh e mannya dzagha damgha ka navaga gulen ha ina avla duwa gola unda shida dadunda ha invava krmasal yin inuwa nagh sukoghe a to hahad alanda tuf amtakayin uvahanyi gulen gmsawa kaza kaza nagh base duk nana chi jangyed barunda ahdina nana janghad tinana baskurna chughuvla ha inana baskurna chihla nagh dan ina chahatalna tavlan tatval dzatu unda tala wa nana sanga gha nana sangagha nana gulen unda ghrza sukogho aimhi vaghan a mbade todzila ghiza alahaya sukogho eto thinta mbayin tu uvahana lahana chika lalanuwa kran gol lata mun damfga e da sata alan katsala hana gyara mawaftahan saha inunda y grha amatak va gwanwu sakuta laga nayin nana na nghakaghyin sinai chewa nana ina grhana sakuta sana sa kor Koran korl mghga manyin a mannya had lahanuwa hadu jaguu jagwa giwan ha zha giwan hinana gol dugwa bashte ghyadaf ka inana hinana sukogh daya kea ns sakuta nana kow na <hesitation> nghanat duk nana na ha inun iniwa chedanulta duk nana chudanuta vana vaghana dan tese kona dzanata kwadikwa dzana kwadina inunda sataka da mbata ta sudovo tikwa hashena da dzovka ama vaghana yada sa lahaya gun ndish ndishana bana kagha taka gizhifta nana takon banka kagh kam dzaka inana ahdiya ama safara kaghel dzovl inana antobatahan nagh gu gu domogh mpol dabariya hal tina vaghana kr masai hana nda ghana ala unda shid ina vaghana tesa g umbo ghya na mbzghya uzhinha ko uzhinne bagwa kaghka gol da juta tandzida da juta han ndzida unda gu hal gu host uzhin ha mihaha guhal nwl ina vaghana koral gangana mbi ghyata mbogh mbogh